Gny fahaizako fiasan'ny in- interrupteur zao amiko manokany de fameloma sy famonoana jiro, ohatra ny hoe hamelo jiro aho de mamelo, hamono jiro aho de mamono.